so ne a wodi sekkoje e jannde ma anngai komajjinki e leltuki janngoɓe e inaare maa, ngam hamɓe ɓe annda ilmu, ko mbeɗa ɓe fuf hannjun ke gonnga, a wonni janngirde.